gott kvöld í kvöld ætlum við að fjalla um það að þegar þið farið á Facebook þá búið þið til gögn sem fyrirtæki eins og breska fyrirtækið Cambridge Analytica notar til dæmis í aðdraganda kosninga til að hafa áhrif á skoðanir ykkar sumir segja að þessi fyrirtæki séu búin að ræna lýðræðinu og núna er komið upp nýtt hneykslismál sem fjallað var um í nýjum heimildaþætti bresku sjónvarpsstöðvarinnar

sem sýndur var í gær þar kom fram að fyrirtækið er grunað um að hafa notað upplýsingar um tugi milljóna Facebook notenda í leyfisleysi í síðustu kosningum í Bandaríkjunum þar sem Trump kom öllum á óvart

tveir menn sem þekkja vel til þessara mála Brynjólfur borgar Jónsson rúmt ár síðan við fórum að taka eftir

sem var að gera nýja hluti á sviði þau höfðu komist í fréttir fyrir að tengja saman gögn sem

að búa til á samfélagsmiðlum

og annað slíkt og þetta er þetta er stórmerkilegt ef út í það er farið við fórum og skoðuðum þetta fyrirtæki

hvað væri þarna á ferðinni þegar maður sá að á því að þetta væru kannski ekki kórdrengir en engu að síður var sú aðferðarfræði sem þeir

höfðu búið til hún er gríðarlega öflug og að okkar mati og þess vegna þótti okkur mikilvægt að fá fulltrúa frá þeim

að beita þessari aðferðarfræði hvaða gögn væri að nota og með hvaða hætti

og

ískaldur sviti um hvern einasta mann og konu sem þarna var vegna þess að þetta var pínu ískyggilegt ég get ég get maður fær það á tilfinninguna að þeir séu búnir að stíga skref

líkar ekki við það er að segja þeir eru farnir að nýta gögn til að hafa áhrif á lýðræðislegar kosningar með hætti sem okkur líkar ekki við þeir

eru farnir að lesa dagbækurnar okkar má segja þeir eru farnir að skyggnast inn í okkar sálarlíf og

að koma skilaboðum til kjósenda í BNA og mögulega í Bretlandi sem eru til þess fallin að hafa áhrif á kjósendur og

þetta eru misjafnar aðferðir og vafasamar og umdeildar þeir eru sakaðir um það að nota gögn sem Facebook notendur ætluðust aldrei til þess að yrðu notuð með þeim hætti sem Cambridge Analytica er að gera er að gerast og við erum alltaf að fá nýjar upplýsingar það virðist byrja á því að það er rússneskur doktorsnemi í Cambridge háskólanum sem fær fær þá hugmynd að nota app Facebook app svokallað til að leggja persónuleikapróf fyrir notendur Facebook Facebook er þá með aðeins slakari reglur lausari reglur í rannsóknartilgangi þannig að hann fær að safna upplýsingum

en jafnframt um vini þá sem tengjast þeim sem taka prófið og þá erum við að tala um upplýsingar um hvað þú hefur lækað statusar og ýmislegt þannig að það voru

tvö hundruð þúsund manns sem tóku prófið en þeir áttu fimmtíu milljón vini á grundvelli

þessara upplýsinga

og upplýsinga um læk þá þá gat hann

og og að lokum eingöngu á grundvelli

og þannig gátu þeir persónuleikagreint fimmtíu milljón manns þó að aðeins tvö hundruð þúsund manns hafi tekið prófið

klúðrað sínum málum með því að leyfa þessu að gerast einhvern veginn að gögn sem verði til hjá þeim grunnurinn þegar Facebook verður til Facebook er hannað þannig

reglur um hvernig aðrir geti þróað hugbúnað inn í

útbreiðslu er akkúrat út af þessu þetta líkar fólki það er gaman að gera þetta og þeir höfðu þessa reglu alveg tvö þúsund og fimmtán sem Brynjólfur var að nefna áðan þegar þú lætur af hendi upplýsingar um þig fékk fékk aðilinn líka upplýsingar um alla vinina búnir að afmarka tíu milljónir kjósenda og hvað þeim finnst þeir eru kallaðir óákveðnu kjósendurnir sem eru ekki búnir að gera upp hug sinn

upplýsingar manneskju þú hefur að geyma geta þeir látið þig

upplýsingar sem höfða sérstaklega til þín setjum sem svo að þeir vildu koma því á framfæri að byssueign væri af hinu góða

þeir eru fylgjandi því að kaupa þær byssur sem þeim langar til ef þú ert manneskja sem býrð í

finnst gaman að veiða þá myndi birtast á þínum Facebook prófíl auglýsingar af skjóta þessi þessi taugaveiklaða týpa eða manneskja sem hefur áhyggjur af öllu og býrð í stórborg auglýsingu sem liti út eins og eins og eins og svartur innbrotsþjófur væri að brjótast inn hjá einhverjum svona

til að vekja ótta hver svo sem skilaboðin eru þá eru þeir búnir að stíga yfir línu myndi ég segja og við erum að átta okkur á

fylgjumst með fréttum og þetta hefur verið í fréttum undanfarna mánuði líka tengt við Trump og þetta er tengt við Brexit það er við fáum ónotatilfinningu

lýðræðinu ef þessi þróun

að sá sem á mest af gögnum stærstu tölvurnar hann muni vinna allar kosningar hér eftir hvað getum við sem notendur

flestir

í þessu landi og víðast hvað eru margir tveir milljarðar

hvað getum við gert til þess að koma í veg fyrir að gögnin séu notuð af fólki sem á ekki að nota þau ég myndi í fyrsta lagi mæla með því að fólk eyði minni tíma á Facebook því að það er mikill tímaþjófur og það er margt áhugaverðara

en að hanga á Facebook

boðið að taka þátt í leik og það koma langir skilmálar og við viljum fá

niðurstöður prófsins strax þá finnst okkur mjög freistandi að

án þess að lesa en þá erum við oft á tíðum að láta af hendi gögn sem hingað til

verðmætinu í þessum gögnum og hvað er hægt að gera við þau en núna erum við að sjá það með skýrari hætti

þessir heimskulegu leikir

er ef maður er gamall og annað slíkt það eru þessir leikir það er meðal meðal þess sem verið er að nota menn eiga bara að standast þá freistingu að vita að láta það alveg vera en svo má

að við erum eins og við erum maðurinn og það er erfitt að breyta okkur og við þurfum

öfluga öfluga eftirlitsaðila öflugt regluverk og það er í vændum breytingar á því frá og með maí já evrópska persónuverndarlöggjöfin mun hún hafa

áhrif á þetta beinlínis já ég myndi halda það að þetta

bannað það sem gerðist í kringum þetta fyrirtæki CA með þessum rússneska vísindamanni það ólöglegt og mér sýnist að það sé full þörf á neytendavernd og

fagna ég þessari nýju reglugerð aðeins um Ísland íslensk fyrirtæki

styðjast við gagnasöfn og

er staðan hér

vitið þið um mig mjög lítið annað en það sem kemur fram á Facebook prófílnum þínum nei ég held að almennt

gríðarlega stór skref í þessari átt nei ég myndi segja að mörg fyrirtæki séu búin að gera sér grein fyrir því að það er hægt að nýta gögn í góðum tilgangi til að bæta rekstur og taka betri ákvarðanir og það er að verða og markaðssetningu já markaðssetningu og það má segja að það sé hafin ákveðin keppni í gögnum meðal fyrirtækja það fyrirtæki komin á markaðinn sem eru mjög góð í gögnum og

og þau eru að ná miklum árangri þannig að nú þurfa allir að fara af stað og tileinka sér hæfni á sviði gagna og greiningarlausna en ég er ekki að tala um að fara í þessa átt

en þetta er að verða samkeppnismál

hér er einhver stjórnmálaflokkur á Íslandi sem hefur

það kæmi mér mjög á óvart maður gat ekki séð neinar vísbendingar um það að eitthvað eitthvað svona væri í gangi

aðeins verið að hneykslast eða velta fyrir okkur en það er ekkert

við sem við sáum í Bandaríkjunum hún er óvægin þar ægir og Brynjólfur takk fyrir komuna sem sagt lærdómurinn í kvöld er

við eigum ekki að vera idjótar á Facebook ekki taka þátt í tilgangslausum leikjum sem veita aðgengi að öllum okkar upplýsingum til dæmis hvernig við gætum litið út ef við værum sköllótt eða hvaða tegund af hundi við værum

við erum mannfólk ekki hundar og þurfum að